Tāds konkrēts datums varbūt pat nav noteikts. Man ļoti patīk mana dzimšanas diena, kas ir sešpadsmitajā aprīlī. Tie ir svētki. Tas ir tik daudz pozitīva vienā dienā. Redzēt savus mīļos cilvēkus, ēst, svinēt, nu tas ir, man liekas, ļoti, ļoti forši. Uzņemt ciemiņus arī, jā, man ļoti patīk.

Ļoti skaista vieta Latvijā ir Ogrē, Zilie kalni. Tur ir skatu tornis un fantastiskas takas. Tās var izbraukt ar elektroriteni vai arī vienkārši, ar kājām pastaigājoties. Var arī iet pa mazajām taciņām, kas nav populārās, un tad ir neticami skaisti skati. Pa ceļam var salasīt meža zemenes šobrīd, kas ir jūlijā, mellenes, gailenes. Noteikti jāiet ir ar maisiņu! Bet, jā. Skaisti smaržo mežs, nav pārāk blīvs ar cilvēkiem. Jā, perfekta, perfekta pastaigu taka, kur iekšā arī ir kariers, kurā var nopeldēties, ar dzidru, skaistu ūdeni. Tā kā to rekomendēju noteikti Latvijā apmeklēt.

Ziemai pa- parasti sagatavojamies ar to, kad nodrošinam, lai mums būtu ar ko kurināt krāsni. Mēs kurinam krāsni ar granulām. Mums ir granulu katls. Un elektrībai ir jābūt. Tā kā to visu nodrošinam. <hesitation> Vēl nodrošinam apģērbu, ziemas riepas obligāti mašīnai vajadzīgas no pirmā novembra, Nodrošinam arī <hesitation> Nodrošinam daudzko, kas ir saistīts ar aukstumu. Vajadzīga ir sniega lāpsta, mašīnas <hesitation> stiklu tas kasītājs. <hesitation> Tā kā, jā, mums ir jāsagatavojas ļoti, jo nekad nevar zināt, vai būs ļoti ilga, balta ziema vai arī pēdējos gadus jau arī ziema ir palikusi tāda <hesitation> īsāka. Tas jau ir patīkamāk, jo tās ilgās, aukstās ziemas tomēr ir diezgan nogurdinoši. Ta kā, jā. Ziemas <hesitation> nav tas pozitīvākais laiks vispār, jo mums viss izskatās kā Purvīša glezna diezgan pelēks un, un nekāds. Tapēc latvieši ļoti gaida sauli, kas ir pavasarī.

"Mana mīlākā latviešu dziesma ir Opus Pro ""Rozā lietus"", jo viņa ir emocionāla, viņa ir ļoti dziļa, un viņa ir pilna ar mīlestību. Šī dziesma ļoti aizkustina, tāpēc arī šī ir mana mīļākā dziesma."